Se anoi mopeti baraiki eh oporonbue vae hjaema onoiko mopeti arajsi oyuabi yuabi ai jaeramiño bi eh ara baeti biko opaete kuaraiciti wi aja aparabiki